انا شخصيًا نحب الجلوس على الأرائك؛ لأنها مريحة، وتعطي إحساس بالاسترخاء بعد يوم طويل، الأرائك توفر لي راحة أكبر خصوصًا إذا كنت قاعد لفترة طويلة، سواء كنت اقرأ، أو -اس- استمتع بشيء، لكن في بعض الأحيان نحب أغير الجو، ونقعد على الأرض، خصوصًا إذا كنت مع الأصدقاء، أو العائلة.